मारो खेबो तो यो है कि भई सबस पहले तासारा से माफियां मांगू की बाई मु लेट हो गयो। बाई मुझे लेट यही वज़े सो गयो को भाई पहले मु जल्दी तो उठ गयो तैयार भी हो गयो। उनके पाँचे कही है कि मारा पापा की तबियत खराब होगी। उनकी अच्छानक से तबियत खराब होगी तुम कर भी कही सको। उन्हें आतों आत अस्पताल कहाने लेगियो। अस्पताल में लेगियो तो उनकी जांचाा ओंचा कराय। उनके सुइयां लगाड़ी गोलियांद्वाड़ी उन्हें फिर वापिस अस्पताल से लेकर घर ने भी आयो उन्हें आराम-आराम करायो। रोटी- ख्वाड़ी तो पाचे फिर दर से सारा सामान लेकर उन्हें रवान हो यों अब अगर था इस समस्या का अगर। उन्हें रुकते हो तो ज्यादा समस्या हो जाती ज्यादा तिव्यत्व खराब हो जाती तो और कहीं जाना कहीं हो सके चो। है तो आज तुम्हें माफ कर दो मांग से याद रखोगा जल्दी आबा को प्रयास करुंगू था सारा से माफी मांगबूं छवि की आगे से मु लेट नी होगू।